Amwlsinat ma t mira pwr mu jan ato me reCel, e nuk mw pwlqen Cokollata, edhe mw pwlqen ma shum ato si jan ma t leeta, me qumsht pwr shembull trileCe, dhe ato me Cokollat tw bardh, edhe mw pwlqejn shum tw gjitha reCelnat, Ca t jet amwlsin me reCel un i kam shum qef.

E Ca t them un, wsht njw mrekulli e vwrtet, kam shum lule, kamw shumw perime, fruta, se mw pwlqejn shum frutat, edhe asht njw mrekulli, ke qef me dal aty, me pi kafe, me nejt me fmijtw, mu m pwlqe edhe me vu nji batanie aty edhe me nejt me familjen time e me pi njw kafe ose si tw kinik [???] ose me hangwr me shok edhe shoqri.

Dhurat ma e mir si kam marrw, e dhurata ma e mir si kam marr, dhurat un quj mw shumw dashurin, po kur isha pes vjeCe daja im mw kishte marr njw pal sandale qw s i kishte asnjw nw shkoll, edhe isha dhe evogwl dhe mw duket se kishin ma shum rwndsi pwr mu dhuratat atere sesa sot, se sot kemi gjithCka, edhe kjo.